मेता कॉमेडी फ़िलम देखण पसंद ची क़िले की उ मेता हसौंदी ची और मेरा जू पूरा दिनभरो तनाव ची और थकान ची वेता भी दूर करदी और जू कॉमेडी फ़िल्म वन्दी वेता हम अपरा पूरा परिवार दगड़ी देख सकदा जेसे हम सब मिली जुली कर मनोरंजन कर सकदा।